מְלִי כַּאנְכּוּן בּוּחְדִי כַּאנְחַבּ נְלַעַבּ אֶלְאָלְעָאב דִּיַאל אֶלְוִידֵיוֹ בְּחַאל אֶלְפִּיפָא וְלָא פִיבַלְדִי כַּאתְעְגְּבְנִי חִית כַּאתְכַלִּינִי נְרַכֶּּז וְנִסְתַמְתְּع בֶּלְוַקְת בְּלָא מָא נֶחְתַאג נְנַעֵס כַּאתְעְטִינִי פְּרְסָה בָּאש נִתְחַכֶּם פִּ שִׁי חַאגָה וְנְדְخֶּל פִּג'וּ אֶלְמֻנַافַסַה Ḥַתّى וְאַנَا בּוּחְדִי Ḥַתّى אִלָּא כָּאנְת עַיַּאן וְלָא מְנַזַּעַּג כַּאנְרְתַּاح וְכַאנְנְסַּא אֶלְמַשַּاكֵל שְׁوּיָה.